मु ए नि आजकल देख रियो थाए की था आज काल रोज रोज जिम जा रिया। ओर घणा ज्यादा जा रिया दन बर भी वही रेवे ओर आधी राते बी वही रेवे। तो ताकों च कर कई हैं था जिम जा क्यों रिया <noise> ऐसी जिम जाके कई करेगा अत्री कसरत करके थाए कई मल जावे गो। कई जिम जाके थाए पहलवान बन्नो कई। या फेर थके रोटियां नि जर रि क्यों जा रिया था जिम। कई कई तो कारण होगा मैं भी तो बता दो। में तो असो लग रियो था जिम जिसे जा रिया होगा कि था के रोटियां नि जर रि होगी।